Te gjitonia jote jan gjithë të lënë, e xure… e di çë më thanë? Më thanë se ti bën… lurin gjith ditën e je i lën, ti, më thanë se <hesitation> diganis gjithë ditën e ditës e shpia jote bun fitur.